راح اختار إنو تكون عندي ال- القدرة اني احاكي حالي بالمستقبل. بعرف شو انجزت و شو- و شو ال-الما قدرت احققه. وش الأحلام اللي وصلت لها؟ وش الانجازات اللي- اللي امتلكتها فين كنت؟ فين وصلت؟ <hesitation> لكن الماضي أنا الحمد لله راضية عنه ما برجع له.